karazagna vatosoa na pierre précieuse vato maita zay misy quartz quartz rose quartz bleu, vôlamegna, vôlafôtsy, diamant, beril, ammonite <hesitation> safira